E nyam butari a jyemi elata minyama ni, kenyoddi ut hawko malasiri, hawko lere biriji, hawko goruba, ndiyam kwa kwa, hawko ndiyam litdi, patni milo ela minyama.